والله عيد الميلاد ما أساسي عندنا لكن طبعا أنا بفضل اعمل حاجة مع ناس البيت ممكن نعمل حاجات زي الطورتة و بتاع لكن لو جبت لي باسطة و شاي كدة مع الاهل احسن حاجة